بصراحه أنا ما أؤمن بالأشباح بس بعقتد ان الناس اللي تؤمن بالأشباح و تخاف من الأماكن المظلمة بعقتد أنهم مروا بأشياء مرعبه أو أشياء مخيفه بحياتهم ؛ ف لذلك هما عندهم هذا الإعتقاد ، و لكن الناس الي ما عندها هذا الإعتقاد فهي تري أن الأمور عادية الأمور منطقية ما توجهها أي مخاوف.